बुधार हफते का बीचो का बार हो यो सवार की सुरात उर्जा और सुकर की छुट्टी की उम्मीद का बेंचों का बार हो। यह मेरे मुक्ये बुदार का दिन कै त्रा की भावना से जुड़ा ओसो।